في الوقت الحالي الالات ما تملك مشاعر مثل الانسان لأنها تعتمد على البرمجة والبيانات المستقبل صعب التنبؤ فيه صراحة لكن حتى لو طورت طورت الذكاء الإصطناعي بشكل متقدم والمشاعر المرتبطة بالتجارب الإنسانية والوعي يمكن تصنع الآت تحاكي المشاعر بس ما راح تكون نفس الشي كالمشاعر الحقيقية عند البشر.